li tz'iken rajawxiik b'la' kikb'an kisook re <hesitation> kikya' kisaqmaloob' chila' xaqara' rajawxiik re kikpoq'saj taq qe taq chek tz'iken, xa' kela' k'ot teew, k'ot k'axk'ool kiktijan, wa xu' k'o teew, wa xu' k'o jab'aal xaqara' kekjiyij taq che re rib'aniik taq kisook rii'.